Na ku ndia'a ta va'ani na ka'an ta ayiivi jadi tiempo io davi kodejadi ndiaá tiempo io ja ka'an meenni chidi ndekundo ta yuku ia tedi ndeku ta neva'ando ta montaña te io io arboles io tedi ndiaa ja kuja kuutniuuni duaa color ka'an meenni tedi ndiaa tiempo io jiaa.